<noise> to shawara wunu wundu a chardi kangi no yiminuwei no samiwei no saminuwei no saminuwei no jyinno chawara no yimnoi no samno chei kin towuna nigya towuna nigyiya jore dikan gi ka pong jyinou wu no samna kin ma ningya nowuna ka pogi jyinon wu dayau amna ma kweye towii a niga kundi a gaure ka pon gyinou wu dayau ma kweto wuna a nigamina kuni a gaure jor dikan gi kundi no ba samin chei ma yiya ma nin wurai yi tona ton pina yi gaure nigamini kuni amma jor dikangi chiyei kano sammi ka ma kwai jor dikin gi a gaure ma kwewai ya kuni a gaure amma tu daya kano samin che chinko ito kano jyimin chiyai chikko yito kin ma niga tina maniga yadda ku dayau sannan kuma kama niga bu towuna ne jor dikangi mache min o chedu no san dina yoko nnigyabu wurei yi tono ko yoko nnigogye jor dikangi kuni kano jyimin chei ma yiya ma nin wurei yi tono pinayi gaure bama kwewei ampani yo amma kama nigabu wurai yitono ne pina yi gauri pa ma kwekuni yau adaya manin wurai yi chedu nuwa somnai din baba nigyamina kuni yoko pisuwuna pisuwu yokowuna tabu yi pisu ma simsei ka no sambu chei ne kai ka no jyinbu che ne ma kano chebu kin niga jyina nigya jyina ne ma no ya kasamini amma kano samin yito kamo pon chei du no samna kuni kuni yaku ma jyiguwo wahalau a gaurimai digin no samina kin ma nigyai amma peni wunuwunu yokoko mi kogu toyu dayai kama kwei no samin chei chik ko yi to manigya wurai yi tono kama nin wurai yi tona niga minuwei wurai pina yi gaure nigaminu wei kundi pina yi gaure mo jyan dimai ma majyigu da majyugu yir tikin tu masamuwai tu ar ma pui ma nigya towii makwe tibak kocha tima ningu tu ba ma kwe tuba a som ma kuni kuni tibak ya makwe a somma kunikunu ma kwetiba a som tiba ya pora ya cheidi kangi yo jor dikin gi kama yiri chei tu no sam na mer ma kwe wai pina yi gaure ba ma kwei kudiyau amma kama kwei mahe wei min mo ya ku ma yiru wei chedu no samnuwei ne mo kanacha tu gagumo koi tima nuguwai ma nigya toh ya ku niga minuwai teng pina yi gaure pa amma kuma kama nig wurei yi dono kai makwe niga migamina kunikuni sosai ma kwe niga mina kundi sosai sosai yo koda nooyuwa bunan wa bagirayuwa bu dowa pima no gyi pima chewii no jyi pima chei du jyai a daya ma nin wurai i chei dwino samnai din ba ba nigamina kuni ya ko pisu wuna pisuwu yoko wuna dabu ma sinsei kano sambu chei ne kai kano jyinbu chei ne ma sam bu kin niga jyina nijyina ne ma no ya kasamini amma kano samin yito kama pon che duno samnin dwii kuni kuni ya ku ma jyiguwai damuwa yaku mo jyiguwai wahala wukan ge a gagumo digin tu no sam na kin ma nigyai amma peni wunu wunu yokoko mii nkogu totu dayai kaner yimin samcei yokko chika ko yito ma niga wurei yi tono kama nig wurei yi tono nigaminuwei kuni pina yi gaure mo ma jyan dwimai ma majyigi damu majyigu yir tikin tu samunuwei tu ar ma pui ma niga towii makwai tibak kocha tumanin gu tibak makwe tibak a somma kuni kuni ma kwe tibak a som ma tibak ya pora ya chei dikangi yo jore dikin gi kama yiri chei tu samnai bama kweweipina yi gaure bama kwewai kuniyau pina yi gaure amman kama che min ya kuma yiro chei to no samnuwai ne mo kanacha tugagumo koi tima nigoi ma toh yaku nigyaminuwai kundi pina yi gaure pa amma kuma kama nindi wurei yi tona makwe niman wurei kundi kundi sosai sosai noyuwa bunan wa ba girayuwa bu nan wa pina bwa no yir pina no jyipina chei du jyai chedu no se kin ba nigai amma ka jebu gaure yi ka nigabu pogoni yi chei tu ma sei twii ne ba yominowo ya kuni pina yi gaure ka ma sar kin toh ka lemin kin toh kanigyi yir to ma sai kin ba niga twii ba jyigi damuwa ko yi chika pisuyiru wu yokowuna ma bellentenen iri dina jor di yi bomir dina tina jor du ya kuni tina jordu no ya kasi buri tina jor du noya kaskin ner ba nigya tu jya koda ner kogu tudaya ba sa bagon yo ma nona sar nere kin dogyin noya kasamin ani tugumo tibak koda makogu tuma dimno tweii ya kuni ne noduminuwei kin ma nigya towii yitwi palka amna ma jyiga ma jyiga